أكيد التعليم وايد مهم للمچتمع، اللي ما يبي يتعلم بيدمر حياته، التعليم هو الركيزة الاساسية في كل مچتمع ، إنت تبي إنك تعلم ابنائك وتعلم نفسك حتى ماتكون إنسان چاهل تكون إنسان متعلم تعرف إن إنت تتخذ قرارات صائبة، تكون إنسان طموح تكون إنسان ناچح، الناس ‹hesitate › تنظرلك بنظرة من الثقة والفخر يحترموك.